Nka sun zhiy sata ko ndo man nhèla nèngan'bi man ngwots ndo nman nhankal ntè nga dè daidai manta nza nwa zanna skwi ntè kyat kyta'sa ka nga gau bi zhigilè nwoya skwi ntè duniya nè gada man nzyi nkènna dèsha ko ndo mana ngèda nslèmbad nduvsa sunndè man nkè dèva na ka aka gèdda nhwud nhwud azunè ndègèdna. azunè ntsow ampani ngaya aman nvuthur ndè man ngada ngwots ndè nva ndèhi nwa zana nhalingaya kè zan nkata nkat sèi nkam to kawai man ndo sa angau skwiman nbèla bi, man ndo man nga nwoya an agaunskwiman nbèla sa ko nkènbèhna nwi ngaya kokuma nkè dèda nwi'nènga, washkada ntsèvl ga zhè agana nkèndjènna toh nkè ndo man nkèndjènè saba nènga ba agi ntunani skwisata dè kw'zanna gadèysata ndè kw man nwoya bi mslèha ngèdaibi ya nslèha gèdah nga ba azuna ndèl na zhigilè ba ndèlan sungaya aman ngidènkyèkyè man nkè gadèna azansata ansagadèdtè dèkwa kuma nga zha ganada azan azan sa dè kw siè ngadè ntè kam èfasa ncina ba siè nkè nhwas nkondo dnjèvèdkènè mama indi kama nkèsar ba daman nzyi man nkè nzyi rayuta sata sèi man nzhè ndawa ndawa nmpèdkw nyè sata ntè nzyi ntè dèmh nkashnkta mbali nɗèka mbigèdga bi agèd man nzavèl ngè man gadai sa èhgi ampani nwuvna mai ngèda na agyi mpani ntsèval ntèsal ndèyya ntsèval ndèga ntsèval nga dèi agèda man skwi man nco nzèbak na mwi kabi skwi man azungay mwi kabi tanahyèla skwi nkata kata naga nhalau nzyi nasa zhigilè nwoya nasa ma agèda nasa dèkw ndawa ndawa ndè ngwo ampani skwi man ndo gadakh ndè kwa ndjèkda nagèdsa ndjèkda gwowa nagadsa ngwaw nasa èhgèk ampaniiya ma aman nkè ngad èhgyi ampani an skwi ndo bi nsèi nskwi man ngèd ga ngwoda ngèdsa amba nkèjh nkèjh ntèva nskwi bi ndi ntèba sa ntègèdka nhèy zan nsa nhzyi ntènga nmba nwardèkwa lisafi ntènga mba nzansa ndèkwa managyi nkèta nkèta nfuda ncivèd mbalah nkib nga nkots lada nènga ba ngots lada ègada nzyi ngsata mpwotsun sata nga nzyè nkèt nginè nkè ncèh ntsavèl ndo ba ngozlèma ntè zanazhba nvakwa nstad ntè nzana zhèbi nkwa nkwadzina ntè bi ègidè ntèkam ndowa ndowa ba do ndèln ncivèd na mbulaa nkafinngwo dè vavadh nga nworokwayan nduniya sata bi mkwo mgwarambi ba mdèka nènga bi nga nworonkwaya nzyiya nma ndzuzlungkwoi ngèdnga ba nkamarngo ndèlai mafai kabi ngè dèlai mafasata ngèza nzhigilè n' nyèknga mba nguzl nguzla aah ah man mva ba ntwubèsh ntwubèsh sha nzsya nga ndèlai mafai nyè pambi ngasa maka nzihga ndzènngamaka ngèzhè mbuzhnga ncivèd ngèda maka nyi mngur mafa nkaba nyi ntsakadinma nzaman ntè nèt ankwandzèna èhn ntèranga ngur mafa azh ntè duniya dèh? Hunnn man karatwa ba nwudanunga ncèb ntèzha ntèpa sinm nhawa mn lagosdè abuja ndè kasar wajè dèy? Duk mwudaunga ntèpa ntsuwadada nkum zhègila nvngè ntsira agida zhigilè ngo mbadakwai mvunga sa bi mvèla mna nga nwoya nkwaoi nvang ndèkw nzèn mzèn sa dèkwa mbali ngaya dèkwa nzèn zmèn ndo mnan ntsina biba